Takat'sëp je'e jyot je'e kyudujtë jedun amso'o jaya'ay jedun myënanëp y neyb a'ax najtyë jedun pë wynekë o pa'a neyb je'e nyë je'e tyu a'ax dun yaj nëkxë pa'a ukpë pa'a jëxpë pues takat'spë takasap dyj da'a jedun da'a.